<hesitation> Raha ohatra hoe hamboatra smoothie ndraika, de <hesitation> ronono ampangasiahina, de efa mangasiaka le ronono an de <hesitation> afangaro fruit zegny tianao na hoe ataonao akondro na hoe frezy, de iny am'zegny atao agnatina mixeur, de mixena miaraka zareo an, de efa vao mixer miaraka zareo de <hesitation> miova mamory, <hesitation> mamory igny raha igny de igny aherina agnaty conze- congelateur na frizidera.